ஒத்துழைப்பு ஸ்திரத்தன்மை மற்றும் சமூக ஒற்றுமைக்கு. அடித்தளமாக செயல்படுவதன் மூலம் சமூகத்தில் நம்பிக்கை. ஒரு முக்கிய பங்கை வகிக்கிறது தனிநபர்கள். ஒருவரையொருவர் நம்பி வலுவான உறவுகளை. உருவாக்க மற்றும் பொதுவான இலக்குகளை நோக்கி ஒன்றாக. வேலை செய்ய அனுமதிக்கிறது இறுதியில் நன்கு. செயல்படும் சமூகத்திற்கு பங்களிக்கிறது. நம்பிக்கை இல்லாத போது ​அது மோதல். துண்டாடுதல் மற்றும் சமூக ஒழுங்கின் முறிவுக்கு வழிவகுக்கும்.